E dille menihere m’lidhet me kerrin Golf 2 që osht i lodhun, osht i vjetër edhe menxi ec’. T’dillet jon ditë ma palidhje t’javës. Ki mu qu me fshi, ki mu bo gati për javën tjetër, ki mu la edhe gjith je e lodhun.